ହତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଲଂଡ୍ରୀ କୀ ପରୀ କରିବେ। ହତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଲଂଡ୍ରୀ କରୀବା ପ୍ରତିତ୍ଯା ଏହୀ ପରୀ। ଏଗ ନମଃ ତ୍ରଥମେ ଏକ <hesitation> ବସିନ ବା ଉଡା ପତ୍ର ରେ <hesitation> ତଲାଵେ। ତହାଂ ପରେ ଲଂଡ୍ରୀ ପାଉଡର କୀଂବା ଲିକ୍ଵିଟ <hesitation> ଧୋବା ସମଗ୍ରୀ ଦିଯାଂତୁ। ପାନୀ ରେ ସମଗ୍ରୀ ଭଲାରୂ ମିଶୀବା ପରେ ଏହୀ ମିଶ୍ଚନ ରେ <hesitation> ଜାମା ପକାଈ ଧୋଈବା ଆରଂଭା କରଂତୁ। ପରେ ଜଥା ସମଯରେ ଜହା ସ୍ଥାନିଯ <hesitation> ମାଲା ଏବଂଗ ଅଧିକା ଦାଗଧାଈ ସେହୀ ଥାରେ ଏକ ସଂସ୍କୁତି ଅନୁରଗତ କରୀ ଅଧିକା ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସେହୀ ପରେ ଏହୀ ସୋଧନା ସୋସାରେ ସୁଭା ତରିକାରେ ଧୋଈବା ଜହା କାନ୍ଥା ସୋହିତା ପୁଣ୍ଟା ସୋହିତା ତରିକାରେ ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସୋସାରେ ସୁଭା ତରିକାରେ ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସୋସାରେ ସୁଭା ତରିକାରେ ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସୋସାରେ ସୁଭା ତରିକାରେ ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସୋସାରେ ସୁଭା ତରିକାରେ ଧୋଈବ ଦିଯାଂତୁ ସୋସାରେ ସୁଭା ତର।